Wodi launi fere fere fere, wodi bodejum, won danejum, won balejum, won turi turijum, won shudijum zarginajum kenan, wodi bi leddi leddi jum, wodi bo shondi nareje jum.